الموجات الموجات الموجات بنعرف بيها <hesitation> الأمراض <hesitation> العند البني آدم لمن يعملوا ليهو موجات أو ممكن لو الوحدة حامل- يعرفو بيو نوع الجنين برضو إذا في أي أمراض أخرى بيعرفوها بالموجات الصوتية دي